Bangaladeshineni ada ishia kabdi ada ishianeni ishinenii dini ishiani inama isilamune hijirt sheree dumii iddia sherekeeti molidine kaa daota nabiane inum sherekeeti won familinen won muhimua amineni won durani taa dungane diko inum kabdi amo won muhimun taa diniat iyo familii daga durkeete